بکینی د ښځو لپاره د ساحل او لامبو لپاره مناسب دی. سینګليټ یو ټوټه جامه ده چې د راحتۍ لپاره اغوندي. شنورکل سوټ د سمندر لاندې د څارلو او لامبو لپاره کارول کېږي. لانګ سویمرز د اوږدو لامبو لپاره ښه انتخاب دی. د نارینه وو لپاره شورټس هم ډېر کارول کېږي چې په اوبو کې اسانه حرکت وکړي.